Ore' sia sutu makaweng te'e ara suene mamiho liwah suwanua sep ore' mamiho liwah suwanuarakel tomulaliwo nulai tumamiho long topuliwahen kumompokuan musangapa tu mamake bayapurongsol ka kusintak ni sangapa tomulawewu moaheren ore su ores ne suliwah te'e rakel tumulawewu munasu rakel tumangehom apatu punasoan taampane moaheren topihoan tokanen rekel to kumangala sop kumangala lulu' maya makanasu su orasne wo mangase te'e tiara ne sewan mayante'e wi mulaliwu maya masoi wo mangaseren tomulawiwu te'e manalawiren ngon. Mombuya sangapa patanak to one mangase mombuya sangapa topinomanen to sinakey mbaya sangapa tonayuma towi mayuma to pinayu to kuman mayan te'e pihoman mangase to tei'ra waien mayante'e wi mulaliewu te'e ntokanya pihoan suwanua.